Mullõ ei miildüq näütüses suurõq putukaq, selle et <hesitation> no putukaq esiqhindäst joba ommaq veidikese sääntseq ebämugavaq, ja ku nä ommaq viil umbõlõ suurõq, no sis <hesitation> ommaq külh veits hirmsaq. Ja egäsugutsidõ kumbitsidõga eläjäq immaq ka veidükese rõvõdaq mino meelest.